अन गरह पर वस्तिय बसाना ज़रूर नेइटिक होकत है, लेकिन अन गरह पर जीवन <hesitation> यापन करना असंभव आच्छे। जैसे में मंगल गरह, चंडर मा एक रह पर वे ग्यानिक खुँ खुज करते बड़ें जेकर चलते कुछ जगह पर पानी और रहे लाई कुछ मौसम पावल जाच्छे। लेकिन सणी गरह, बुध गरह पर रहना असंभव मानल जाच्छे। तो सारे गरह पर रहना <hesitation> किसी भी परकार से मैतिक नहीं छे। प्रित्वी, मनुस तथा सभी जिव जन्तू, प्यार, पौधे के रहला सबसे बढ़िया गरह बताओरगिल छे।